Mahakasiky Kanadà, Kanadà io baka malaza tanàna malaza. Avô tantara ndrô zen̈y irô zen̈y anisany tan̈àna aroe zen̈y fivolan̈a amin-drô ao. Franse ndreky Angile zen̈y zen̈y ten̈an’ny <hesitation> langin-drô fivolan̈a ndrô ten̈an’ny malaza ao zen̈y aroe zen̈y ia.